डब्यातली टोमाटाची चटणी योग्य रितीन सांत्वना डावरल्यार तुलेंना चड कला सुरक्षितपणान सांत्वनंका मेळतां। हांग कण्या मार्गदर्शक तत्व दिल्यांत। उक्तें नाशिल्ले डबे। सर्वोत्तम दर्जो उत्पादना तारखे सवां बारां ते आठरां म्हयाने, सदराणपणान डब्याचेर छापुण। खावपाक कण्या जावण तयार केल्या तारखे सवां दोन ते पाच वर्षां, जो मरेना डबाकी इबदाणास्तान उरतां। आनी थांड, सुख्या सुवेतार सांत्वना डावरतां। उगडलेले डबे फ्रिजांत तीन ते पाच दिस डावरतात। महत्वाचें कण्या बालायकिचो टिपो। डब्याची तपासणी करची खानवाचे पायली डब्यातें लुकसण। गंजा वा सुजा येवपाची लक्षणा दिसून येता वा ना हाँची तपासणी करची। जरा तुमका हांचे चिन्ह दिसतां झाल्यार डबाकी उडोवची।